Yongoutouma younné fé wonfou ma, mo diongoutoune mo compléma mo yongoune, mo ya mo complé kindé ma, mo ya biyima miléna ni di modo, bayi foroma, mo yongouni. Wonfou gnénan, wonfou yéna dékini thiogotini, ni mola foune mo yongou mo bayi kindéma di fare ma di gnoma di dondokouma, ka wama siti kama mo loni.

La rémini kéténe nagha a dambou yofonikama di banne kanan, nro ro nigane yoni, yo boukalé yomé féni kalsa, yo boukalé yomé féni gnodiou, ali santi kama fo idimo, younne fou routoukama kognatiwo, ghounne gnoma lé dimo compléma mo ya dimo farma béné younne kotou. Bari bane dambake koune kognati dé, banne dama félé i- i- i- iyabéye diongouma lé, nire lé yongoutini diogoutou migna moma kotini né, mo woma mo di mola yongoutini néyan, mo woma mo kouruma mo gnata mo soutouréghi ghounne fé séne. Ni mola yongouni iyabe ma bare ni an kawouma né ka founi né mo compléma yongouni mola yike niroma ila yike moni boukalé kotou yané compléma lé a yongouni, mo complé kindéma, mo farma dimo dondokouma mo yongouni ghounné, bari banne dambane koudoun fo iyabé diongouné iyabe, mo fountou mo kourma batala dighi labaté déri ma dékimi ka dokéni. iyabe ma, ni mola diongouni ni, yongouni dane iyabe ma fou kindéma, bari mo yongouni iyabema <hesitation> iyabema kone fé foune batalé tou oubien mo woutouma mo doké. Younou foune dék niroma té, kissi boughma younne dane foune bane fouloma di yéléma bélé déma dane fé, yéléma dane nire ya yongouni iyabe, ala boughi dionati ni fo rin iyabe ringhékama ghounne foune, fouloma dane bélé fé idéma yongouni iyabé thiogou, ikissima tatou bantala, oubien woutouma mounne mo kousou kounan modi mo gnaghé, wati dé waouma mo koussou diogoni kouté bountéke waouma mo koussou bantalé ghounne, ghounne bane yo dékiné ka fé. Babiyone néki younne nro léni ka déye, younnou fénan di wou touma kine ka mantalali dihiki déri babiyone fo yike nangha an télévisone ma baté litigo bourou bélé mine dane doké nire wo dékini ka doké bé. Mo kourma mo gnata dighi soutoura, mo kourma dika kousouni bantala ka déye gnéma babiyone dokéni younne mine dane lé doké younnou té nra yike nani to di to. Bari banne dambake nire lé yongouni dondongou thiougou ou mo yongani kalsa thiougou hanne ka féréma lé mo louroughi ghounne ka fé diogoutou fouré.